दुख तो आता है, वह मन की पीड़ा है। जब दुख आता है, तो सुख भी आना ही है। समय-समय पर भगवान सबके दुख झेलने की क्षमता देते हैं। मैंने भी दुख झेला है, जब कोई घर से हमारे बीच से हमें छोड़कर चला जाता है, तो बहुत दुख होता है। दुख है तो सुख तो आए ही आएगा।